المشاركة في الإنتخابات مهمة, ومهمة جداً, لإنها كمان بتعكس رأينا, رأينا في الإختيار, مين يمثلنا, مين يتحكم في قرارات الدولة كلها, إذا ما كان صوتنا, نكون غير قادرين يعني على التأثير في المستقبل, أو التغيير للأفضل.